أعتجد إن شخصيتي جريبة لشخصية الفهد يعني معروف إنه جوي ورشيق وكمان ذكي وصبور، كمان يحب الحرية <hesitation> زيي بظبط أنا كمان أحب الحرية وما أحب التجمعات الكبيرة مثل الفهد، كمان يعتبر <hesitation> إنه هو سريع الإنفعال و <hesitation> إستقلالي حيوان إستقلالي.